Kiroroktee kotinye kiit agee neuu usii kochamee sanasana konyokomenye koot parak konyokotaee korok yeilen ikerii komii kiroroktee katikati kotepen yoe koek kotnyii ana kwaa akot sangii kopokochop eng sang keter yeitite ile kakochop koot kochopen kii neuu usit. Akot forest ngiwee poisyonikap kwenikii inyachee koo kokakonamin akot, ko yeilen ile muuch komairoo amuu wendii pokoo teech kiyoe en usii, koo konamin ko ngonaminii koo dangerous ochei ko tinye sumu eng porto, koo ngonaminii komakararan koo agoi iwee inyoru daktarii koo alen akoi yoe.